ईको इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण हतो जो हजारन साल पुरानो है। एक दिलचस्प तथ्य जो है कि इटली की भूमि पर प्राचीन रोम को साम्राज्य हतो जिसे रमन साम्राज्य कहो जात है। जो विश्व इतिहास की सबसे प्राचीन साम्राज्यन में से एक हतो। रोमन साम्राज्य की नींव सन् सत्रह सौ तिरेपन इस्वी में रोम साहे की स्थापना से पड़ी हती। जो साम्राज्य अपने समृद्ध और विकसित प्रशासन और सैन्य शक्ति और कानूनन के लिए प्रसिद्ध हतो। साम्राज्य को विस्तार बहुत ही विशाल हतो और जो यूरोप और अफ्रीका पश्चिमी एशिया तक फैलो हतो। रोम ने अपने शासन काल में बहुत ही महान संरचनाएं बनाई हती। कोलोसियम और पैंथियॉन जो आजौं पर्यटन के आकर्षण को केंद्र बने है। रोम के लोगन ने गणराज्य की शुरुआत करी हती और बाद में साम्राज्य की स्थापना करी हती। जो लगभग पांच सौ बरसन तक फैलो रहो हतो। इटली को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ सन् अठारह सौ इकसठ में ऊ भाव हतो। इटली एकजुट भाव हतो और एक राज्य के रूप में स्थापित भाव हतो। जाते पहिले इटली विभिन्न छोटे छोटे राज्यन देश राज्यन में बंटो भाव हतो। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में इटली ने अपने राष्ट्रीय एकता और साम्राज्य विस्तार किए और कदम बढ़ाए हते। और प्रथम द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लाओ हतो। इटली के इतिहास में ना केवल युद्ध और साम्राज्यन को योगदान है। बल्कि एक संस्कृति और वैज्ञानिक धरोहर को घराहू है जो आज भी दुनिया के विभिन्न हिस्सन से देखो जात है।